நான் தேர்வு செய்ய வேண்டியிருந்தால், நான் இரவு உணவைத் தவிர்ப்பேன், அதற்கான காரணம் இங்கே. காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவு முக்கிய ஆற்றல் வழங்குநர்கள். காலை உணவு உங்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தைத் தொடங்கி, அன்றைய நாளுக்கான ஆற்றலை வழங்குகிறது, மதிய உணவு உங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பி உங்களை உற்பத்தித் திறனுடன் வைத்திருக்கும். இரவு உணவைத் தவிர்ப்பது உங்கள் பகல்நேர ஆற்றல் நிலைகளையும் கவனத்தையும் பாதிக்கும். இடைப்பட்ட உண்ணாவிரதத்துடன் இணைகிறது. பலர் இடைவிடாத உண்ணாவிரதத்தை கடைப்பிடிக்கிறார்கள், அங்கு அவர்கள் இரவு உணவைத் தவிர்க்கிறார்கள் அல்லது மாலையில் சாப்பிடுகிறார்கள். இந்த அணுகுமுறை செரிமானத்தை மேம்படுத்தலாம், எடை நிர்வாகத்தை ஆதரிக்கலாம் மற்றும் உணவைச் செயலாக்க உடலுக்கு அதிக நேரம் கொடுப்பதன் மூலம் தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தலாம். சமூக உணவுக்கான நெகிழ்வுத்தன்மை. காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவு பெரும்பாலும் விரைவான உணவுகள், இரவு உணவு மிகவும் சமூகமாக இருக்கும். மதிய உணவின் நேரத்தைச் சரிசெய்வது, எப்போதாவது மாலை நேரக் கூட்டங்களை முழுமையாகத் தவறவிடாமல் அனுமதிக்கும்.